د نڅا پلان جوړول خلاقیت ته اړتیا لري. لومړی باید د نڅا ډول وټاکئ، لکه دودیزه، عصري یا کلاسیک. بیا د نڅا موضوع او میوزیک غوره کړئ. ګامونه باید ترتیب او تمرین شي. د نڅا حرکتونه باید له میوزیک سره همغږي وي. وروستۍ تمرینات او لباس د نڅا کیفیت زیاتوي.